Ants chinuniaꞌ kosinzen, pero na chonon de kosin pursetz- purset porque za koc̱h cholalleꞌ za koc̱h, chiyozakꞌ doxalon set kochensakꞌ toxeguinzaꞌ, bia sed zkaya chla comin chiabyen chibakol naꞌ gomꞌ za koc̱hdoꞌ komid lo kasuel yi chubibiri kachini <hesitation> yabienedoꞌo este set ya- ya nos acostumbramos con el aceite pues por que si uno cocina con la manteca entonces la manteca ya se sube, cuando la comida se enfría la la manteca ya esta arriba pues de la comida se ve pues se ve.